Ley get two way I can comb my hair for me so if I want for my hair to lay down behind I will start combing my hair from in front if I want for my hair to jeh be straight or a mon come in front I will start combing it from behind so if you take ley hair from behind all ley hair will stand in front if you take it from in front everything will go behind la ley two way I know.